Perimet me gjethe jeshile, si sallata dhe spinaqi, mund të qëndrojnë në frigorifer deri në tre-pes ditë. Pas kësaj periudhe, ato fillojnë të prishen dhe mund të zhvillojnë myk ose baktere që i bëjnë të rrezikshme për t'u ngrënë.